ahey binesinenii akumsuniyeden akumsun wo fa irradun biness akii arba fa ama lukuafan ama hata shimpirenen woishin kasa duut woilman ama woilman fan kasa duutet isheneni akum inamaa akumsunii dageti eden ishinen huzuni akunsun kabeti, duumi biness birin woin kasa duet ama wo yoyoten kabet inen akum inamaa sun dagay.